<noise> ndiwesa ndikusovere ukuta avakatale vivaho avakatale vinavene vivahonge vivahonge sana avakatale. Isiku isi ndiomaana twisova ndee twita keki, ndiomaana isove hata ulyasamani lula nditie ulwasamani ulwakatare ukuta ungabie ungakilile kwabibi ikukukumbatila kweli ita sula mwana vangu, sula inongabe kunyumba ndiuja kunyumba upapa ikunova. Une pondinyirira kwabibi ndita bibi ndinatwe tuvahonge nuluhara natwelenalu natwelenalu, uruhara natwelenalu, alkaini isiku sisi avabibi vikutupa uruhara sanna, vikutupa uruhara sana, maa wewa avakatale ungabia kwabibi kukumbatira, kumbe ikukupa umwasikini, <hesitation> ikukupa umwasikini, wakutovere padebe ukunyumba ndibea kumbula ubibi. Bado ukire padebe ubea kumbula ubibi, vatie byake akunyakara ndibea kumbula ubibi, <hesitation> lakini nauvungi vatupisa kuruhara ubibi imwene imwene ikwa atuchelevesaka ubibi atuselevesa kurya, ikutuchelevesa sana.